Erisomerayo ryabya esiryolhobire ekyokubanza thukalhwa omwabithwa ekipindi kyethu kiri ni- nibithwa biribiri ngoko ghukanowa emoumt rwenzori ghiwithe ebithwa so eri- erisoma kyabya kistibu kusangwa amasukuru abya akabya ekabunu okwithwe kandi ithwe ithwikere eyighulhu kutsibu ithukahethuka ameruka malhi malhi so ekyo nikyokubanza mukyalheka ethuthaghenda omwa kisomo mwabulhi <hesitation> ekindi eyathukalhima amalhima alhi halhi halhi mukabana emwabirihethuka ameruka malhi malhi mukayarondaya ebyerirya nekindi muna kulha omwa lhuhi omwabuthuku obwa e ADF yabya eghineho eyinimu eyinimubingya abandu eyinimwitha abandu so munakulhira omwa buyingo obo aobwerithibithathibitha ethukabisama omwa kiro ethwayabisama omwa mikuru abanalhu ebalhaba, bakibya babirilhaba ethwalhwaghu ethwasuba omwa nyumba so munakulhira omwa omwa mibere eyu esi- esiyuwene eghikalhire kutsibu neribana ebyerirya erikalhire obuthuku obo.